Servan tipo in barca, in casa, ò sorviatutto quande ti stæ int'un pòsto donde no ti peu anâ à l'uspiâ coscì façilmente, pe fâ de primme medicaçioin façili, tipo binde, çiöti e röbe do genere, ciù che atro pe-i traumi piccinetti, pe dâghe recatto a-a boña.